आयच्या समाजांत शांती मेळओप खूब अवघड लागतं। एका समुदाईं जिएटाना आमी एकसूरीं रावुंक जाएना। वडेर आनी भावतांनी किते चलता ताची खबर आसुंक। जाय जायतें पावतीं सगळेआक बुवळ झालो असता। तोरी राग दोरीनास्तानां सगळे प्रश्न सुटावें। करून आमी शांतीं जीवपाचो प्रयत्न करू येता। पाषीेसांन काम करचें आमकां गोरज आसा।